اول شيء ببدأ في السوق القديم أوريهم الحرف اليدوية والاكلات الشعبية بعدين أروح للمتحف أشرح لهم عن تاريخ المدينةو تراثها ما <hesitation> اخذهم الحدائق العامة عشان يستمتعوا بالطبيعة. ويصوروا لحظات حلوة وفي النهاية أزور المعالم السياحية المشهورة واعطيهم معلومات عن كل مكان عشان يطلعون بذكريات جميلة عن المدينة.